لما تيجي تنظف الفرن اول شي إتأكد انه بارد تماما عشان ما تحرج نفسك بعد كدا ابدأ بتفريغ الفرن من الارفف والصواني واستخدم محلول من الخل والموية ورش على الجدران الداخلية بعد كذا استخدم جطعة جماش نظيفة وامسح الجدران بحركة دائرية واذا كان في بجع صعبة استخدم صودا الخبز مع الموية وطبقها على البقع واتركها شوي بعدين امسحها